To diker yob ki bo mende ki chaka kabaker farko akwai dike wuro chi chuwuti ki, bibeiyo wuro chi chwuti ki bi bai chiyasau, no min nyim min totiri don wi mor dike mo yila min ma rayuwa mi moreche, to dike wuro yilam na bibei chiyasa cheu no nyo nyim nyo ti tokangeri, bi diye kangeri boutiki nyim kale kange farub mwebori, tai konki kwob kanghy yilan kimen na dike nyika kale, bori miki teluwe mi mami nyo, wuro bori ki teluwe che mabo nyo, tyo a chanadiya dike nyo tokangti tiluwemi mayi nyo tiluwe mwe mabo nyeu, to kange kwin ya nyi teluwe chere, teluweche an kwa chang chang ki bari tikng nob wuro kile tunda mari bibeiyo luche yeu tokti ki min ma chinebeu, to wi mor dike wuro no min nyi kwetiri dike wuro yilam na chiyasa cheu maki ture kaban mim, ka fin nan na tu ballo yila yobeche, don bibei chiyasau man yau duwen tok miki nokume wuro mi yo kabe min chwuti ki ne ko nokumi kon, wo fiye wuro nyon don tibe chuti ki chiyasau, an mamen tikali, no tok miki na weu mwe mwoki bwanten wani kile. Nye mani foo bitin banjimgeberi mo man ki dike mwo toktiye, to mi miki chiwi mor dike wuro non bori ko min ya fiye yilan wo nyo takan kerti bifimero chwurken tiyeri miki tok miki, mi lomi chi manen nyo mwela nye lomwe ma mwen nye? to fiye wuro wi mor dike mi tu ira wuro yilan na luwe wuro chi mam hira shiaysa tiye mi nyo kabe an bo men ki tikali an bomen ki chaka kaba, yobecheu akwai dikechi chwuti ki tambuleu, tambuleu wuro ya nyiri ma tok miki miu bibe tambu le mi ki no bi tine chi chwuti ki englang. Ko ki no bitine chi chwuti ki jamani ko ki no bitine chi chwutiki portigale ko ki no bitine chi chwuti ki rasau, to mi ma ya tiyeu nobbobero min bwontenti fiye to tembuleu, ma tok miki ai bwiwu rendo ma dikero kenti bwe wu rendo yilam dikero kencho bou yilam dikero nyo kaba bitin kale nene, to wi mor dike mi tu we yila men ki dike woro ko min nyim feri, man kwa min kwa chang chang tichi ko miki, bibei balle wuro kasa min bantentiyeu, chi mamen dike nirmiro chwitiyeti, to botiki chaka kabakek, bouti ki dike wuro date ne, kuma mami mwo nyi ti mwo tu. Nye kange bo mwo yo kab mwon ki mon wo nanghe cheti mwoki wame toki gasa wa ne toki gasa, mwan tok nyori an boki menki wuranka dorek, amma, no mwon ya ka tambule ki teti bo kange biten lereri, an bo mwen ki chwarka mwo ma mwan iya dulati bwi rayuwa mwe, mwan nyin kwamer kange nobbo, bo mwembo ki kwakanka kange nobbo, yobbecheu bo fo bitine be nigeria ri wirange fo, bi wiki fili fona mor mare, bi wiki kino fili na bangu, wo bibei, bebei wuro chwutiki matasa ai abin nan bibei bi duwartinim bembeu, chi ma kokari chibour chiko duwechin kwabe, kuma bou ki chaka kabakeu, chi bukambo kiyan chi mabo dike kange, kuma bawuro chi kwin kanti ba wuro to keche ba wuro ma dike kange, kuma ba wuro chi kwin kanti ba wuro to keche ba wuro ma dike kange, kuma ba wuro nuwa twirake, to no nyori toka bole yo ri kabo kabo, kuma wi mor dike bouti ki chaka kabake, wi mor dike wuro bitine wure, dwo bitine yatiyeri che yaken chiko don bibei biduwa timbo kino, bibeiyo wure kwenantiye kino moreche dike wuro bouti ki tikali dike wuro tikali chi boti cheke kumo boti ki nyim wuro mor mor luwe mana fiya kwab kang katiye, kuma mana fiya wuranka duweti ko kuma mam fiye dike wuro tia bo tiki werka luwe ko dike kanga.